السلام عليكم أول شي أنا إنسانة ملتزمة وعندي شغف كبير للشغل اللي أسويه، ما أؤمن إني أسوي شي بنص جهد لازم كل شي يكون متقن، عندي خبرة زينة في المجال اللي إنتوا تبحثون عنه، وأحب دايم أتعلم وأطور من نفسي، يعني لو تعطوني هالفرصة بتلجوني دايم أبحث عن كيف أطور من الشغل وأحل المشاكل جبل لا أحد يطلب.